Ny fomba fampasoà patalohà zaho, vilarigny tsara alôha izy, de alegna aminje i fera igny, to de pasogna ake moramora. De vita de avadika a, avadika hely izy koà fa vita. De pasogna karahan’igny koà zaigny le và ila de avalogny tsara aminjey, avalogny karaha famalomagna pataloha regny famalomagna azy, karahanjegny fô.